Lie ron ngileiega poum lie ron ngil megen alia ron heis e gen. poata te pan nuen batena posa posa na. ba lia te haka ha sait eiega poum a tahol ba poum a tson lie hahol tun las nagua poum a tson. Alie kamegua culture lie lu tun las go tara poum balia alia te kate gen a culture tar. Lie kamegua saha need tara luma go hamatsku meia lia luma. lie lu tun las go tara poum balia te hamatskuegen. na a poum a lia ngil koru mega poum. a easy moni tara aru katun ri han tara poum. na poum e kameiena pana tokui tanen. hamatskueiena han. mamana ken culture ni iahana han. poum e hamatskuenen. Mamana ninomi ni iahana han. lue lahasim tra man makum lehana. poum nua has temi hamatskue nuen